<noise> Gn' ilava gny tragno fihiboha; da <noise> igny zao gn'iala amin'ny fiparitahan gn' arety raiky. <noise> Laha misy olo maharary izao da <noise> apetraky ao i soa tsy hiparitaky i arety igny. <noise> Hamindra amin'olo hafa izany i. <noise> Izay gny tena ilava azy amign' ankapobeny. Ohatsy tamin'izao, zao tamin'ny <noise> Corona Virus igny.